Mama ijawahi kunanili ijawahi kunchapa sana, kisa nijananilii nijanatera hera, alikuwa mbaya sana, malafu mama nimukoloni ija, lakini venanija ni kuuva makuuluu nikielewa, ntaja nikoona ni mambo ya kawaida sana. Yaani ano naona anfunza majirani, marafiki vani mambo ya dhaman bo sana,